فما لعبة ديما نلعبها في تليفون وحديدي اللى هي لعبة كندى كراش تعچبني برشا نحب نحقق ديما آآ مراحل متقدمة فيها وكل ما نشعر بالملل آآ نقعد نلعب فيها ونقضي بها وقت ممتع آآ بصراحة فيها برشا آآ يعني حماس نحس اللي لعبة شد بالكداى تشد الانتباه بالكداى يعني.